ic̲h̲ë naꞌ sdzaꞌl ldoná ngidna, mec̲h̲na, makná y bec̲h̲e tsu man sdzaꞌl ldoná menos kuch sdzaꞌlda ldoná kuch boke nap gakda bukwaꞌn izu y nap lëꞌ kuch dzak siyit siyit ideꞌdma nis gia manna, gow manna y nap lëꞌ man xlë ic̲h̲ë trasd dela bukwaꞌn kuná nis nkob knuná gia man por eso gunu sdzaꞌlda ldoná kuch. <noise>